Ñalɗi juulde e nder leydi am ko noogaas e ɗiɗi lewru settaabar, juulde koorka, juulde taaske, kañum e juulde fuɗɗoode hitaande hesere, ɗum ko ñande capanɗe tati e go'o lewru desaambar.